Mbiri, algaita, kakaaki. Do pat kuje bambu on je be fufata be hunduko ngam sona beldum masin to be do fufa dum ngam himbe do nana dum. Ummatoore nane do naftira be mai ngam lamar inde ko bangal ko laamu. Be do fufina lambe on ngam laamu mabbe vela masin. to be do fufa lambe do nana beldum majum ha bedo saha cede ngam seyo.